To goddo yidi defa nyamdu beldum be cede sedda, sai be soda kodume sedda je dai-dai chede ha lumo, be tabbitina be yahi lumo je kala ko be sodata pat do buuti heba ta be majjina chede duddum ha sodugo kuje defugo mai. bannin watan be chede sedda goddo heba soda kuje defugo duddum wara defa himbe nyama nana beldum.